اے آپیں وات کرشاں گاڈیاں رے باراں میں کہ گاڈی اماری پانجی ہونڑ ضروری سے یا بیزی بساں بساں گاڈیاں ماں زائونڑ بہتر سے، ماں رے نظراں ماں پانجی گاڈی بہتر سے، چمکہ آپیں بس بس میں زایاساں تو ٹریفک زام ہوئیسے تو ٹیمم سیں ناں آپیں پہتی نتھی شگھتا چمکہ ٹریفک جام تھے تو موٹی گاڈی پھسے بھی شگے تی تو آنپڑو ٹیم ضایع تھئی شگے تو آپیں ٹیم سیں پوہتی نھ ہگاں، تو اینا ہاروں آنپڑی پانجی گاڈی لازمی ضروری سے چمکہ کائیں ٹینشن نیں ہوتی، آپیں زاں بھی زاتا راہساں، ایک مثال ری وات اے کہ کو ایمرجنسی کام پڑی گیو اگر پانجی گاڈی نہ تھی تو ہوارے موٹی بساں ماں زاساں موٹو سفر سے تو اینا ٹریفک جام تھئی گئی تو ٹیم ضایع کرے سگھاں تا اینا ہاروں پانجی گاڈی لازمی سے، اگر جائوں شادی ویواہ میں آپنڑے کن پانجی گاڈی ہونڑ کھپے، ہوارے کے رو محتاج نھ تھیواں، ای کرے پانجی گاڈی ہونڑ لازمی سے، ٹھیک اے ان ایک چکر سندھ میں ماناں شیخ بھرکیو آوی رہیا تو شیخ بھرکیو ماں آوتا زاں تو ام کن پانجی گاڈی نتھی، تو امیں ایئں بیٹھا وین ماں، رستو خراب ہتو وین سلو سلو سلو آوتی تو امیں وین واڑے ناں پوسیو کہ بھئی امیں ٹیم سیں پہتنڑو اہے۔ کہ بس یار ٹائیمنگ واڑی گاڈی سے، تے ڈینہں امیں جام پریشانی تھی آیا امیں، ایئے ڈینہں امیں ٹنڈوالہیار ڈینہں آنتھورے پوہتیا رہا، ٹنڈوالہیار پوہتا وری امیں رکشا رو انتظار کریو، وری رکشو آیو، وری امیں جام پریشانی تھی، وری رکشا میں بیٹھا وری رکشا میں بی سواری بیٹھی، چاں تی رکشے میں سواری پوری ناں تھی رکشو ہلتو نھ تھی، امیں بئے زنڑا اہئں، وری رکشا ری سواری پوری تھی اگر اسٹاپ ماتھے اتارا بس اسٹاپ متھے، بس ٹنڈوالہیار سیں میرپور دی ٹائیمنگ امیں اینے بیٹھا ہر پانس منٹ وائے اسٹاپ کرتئ بس، ٹنڈوالہیار میں ای مسئلو سے، اولی گاڈی ناں آوے تو آگرلی گاڈی ناں جازوے، چار اسٹاپ بدلی کرے امیں اڈے پہتا، اڈے ناں وری رکشا ری پریشانی تھی، امیں وڑے رکشا میں بیٹھا، رکشا میں ایئں ام پندھ جاتا رہیا چمکہ اماری پانجی گاڈی ہونت تو امیں اتلی مصیبت ناں تھینت، پرائی گاڈیوں ہتوں محتاج تھئی گیا ٹیم ضایع تھئے گیو، کاف ٹیم ویسٹ تھیو، ای وجہ اے کہ گاڈیوں میں جام پریشانی آویسے۔ اینے لیوا بہتر سے کہ پانجی گاڈی جیوی تیوی ہووے پنڑ پانجی ہوئے، ہوارے آنپیں چاہیں حیدرآباد جا رہا سیاں ناں کوئی مائیٹی میں تو اینے آپیں کوئی بس میں جا اینا ہاروں حیدرٓباد جانڑ لازمی اے گھرے تھوڑی جاشاں، مائٹی جام شے، اینے ہاروں گاڈی ضرور کھپے، گاڈی شے تو آنپڑی مائیٹی رکھے سگھشان، آوے جائے شگشاں، ماناں ایوا ایوا سفر سیں آپیں کری سگھاں، ای وجہ اے کہ گاڈی لازمی سے، گاڈی نتھی تو آپیں محتاج ساں۔ ٹھیک اے ناں، تو گاڈی لازمی سے، بس ریل گاڈی سفر کرنڑ زاشاں، میرپور ئی حیدرٓباد لے لو،